اختار يكون عندي طباخ شخصي عشان يعمل لي اكل صحي يعمل لي اكل لذيذ وما يكونش مجهود ولا يكون تكلفة علي واقدر اطلب منه اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا احبه ومثلا لو نفسي جابتني اكلة مختلفة وفي وقت متأخر فاقدر اقول له انه يعملها لي.